ذات مرة تاهت سيارتي في مدينة جديدة ولم أتمكن من العودة إلى الفندق بسهولة، مما أدى إلى تجربة مثيرة واستكشاف جانب مختلف من المدينة.